tiako tapahagna izy ty e, atao somary dégradé le aloha atao somary fohifohy de le ava fara atao lavalava fô tsy tapahagna fohy lôtry e edy fô atao atognotognony fogna avekeo tsy tsy tsy atao,, tsy atao, tsy atao lava be le ava afara mba atao somary mitovitovy fogna izy na de tsy mitovy lôtra